Este che che tqil mu che che tqka'yij che ju che ju wnaq <hesitation> taq xkuj k'ulb'ik mu xtk'ulb'ik juun ruk' ju chik kinchawa' ke uche nab'ey tiqka'yij <hesitation> chemo chemo k'obik <hesitation> purchoch chemo chemo <hesitation> chemo kk'osb'ik ruk' ri nejel <hesitation> rajk'wal chemo <hesitation> chemo kchuknik chemo r-uus si utz r-uus chemo <hesitation> chemo r-uus si si derepent qi'n rwi' mu k'o k'o pasens ruk' o nejel nejel ri' porque si jun qa kirka'yij chemo r-uus wnaq ya taq <hesitation> k'o ju k'o jun ruk' wnaq tek'chi' este Kelul r-uus chemo chemo chemo ri wnaq tek'chi <hesitation> kepla <hesitation> este kirb'ij jun chi' ke chemo taq qa qa taq <hesitation> xin k'lub' ruk' jun wnaq wa' <hesitation> chemo taq xinka'yij taq nab'ey chemo r-uus ento rech qa qa xtb'an <hesitation> qa xtb'an este ke wa' mejor nab'ey <hesitation> xtika'yij chemo r-uus ri wnaq si utz r-uus mu qal como k'o wnaq qa qatz <hesitation> uche' qa qatz us utz r-uus mu <hesitation> kepla k'o wnaq qin rwi' k'o k'o wnaq saber chemo <hesitation> r-uus chjaay i jun xtopnik qa rilmaj kepla <hesitation> xtb'an <hesitation> tx'o'j chriij uche' nab'ey xtilik chemo ri wnaq chemo r-uus si utz r-uus si jnum jnuum q-uus nkare' qatz jnum nu ayi si kepla este xtqaaj chwoch juun Entonces tk'ulb'ik nu siqal qal por que k'o veces kb'iij ke <hesitation> kepla qa utz r-uus nu'j uche' este este tsuk'b'a wa' ya taq ink'o ruk' nu'j qal ri wnaq qa qa ksuk'b'ik si k'o ju jur uche' ju rmaña qa qatz qa tsuk'b'a si si ya taq k'o wu rxqiil mu k'o rchjiil qatz tsuk'b'a entonce nab'ey este xtka'yij jun chemo r-rusi'l wnaq si k'o wnaq qatz este ktonik che xtb'iij che xtb'ijok jun chre' kirb'an kaas i k'o wnaq qal <hesitation> kirb'an nejeel wu ayi si ke kepla jun kraaj kip la re' kraaj i si k'o chi' k'o jun wnaq xtb'inook chre' chemo xtkb'an che wu xtb'anla' mas que este xtb'an este <hesitation> o qa xtganij entonces kepla <hesitation> qa qa qatz <hesitation> wenchi' entonce mejor taq tk'ulb'ik jun ruk' ju wnaq nab'ey xtya' ju jun tiemp chre' si xka'yij chemo qatz r-uus si utz r-uus wnaq tk'lub' jun chi ruuk' no si qal qal